Yimɓe Banngaladas <hesitation> ko ɓuri waawanaaki yam to a hoosi bana jooɗodal maɓɓe e finaa-tawaa maɓɓe woni ɗemngal maɓɓe. Ngam ɗemngal maɓɓe so a heɗitoongal a nanay e nder ɗemɗe - bana no ɓe ngimay. Ɗemngal ngal mbelngal heɗitaaki <hesitation> marngal pinal, binndanɗe nden kadi ko ɗemngal non laatiingal bana e ɓe ngimay nder maagal maa.